बोतल का ढक्कन हमें एसो सको खोले कि जो बोतलको मुंह टाईट पड़ो पकड़नो जेतु आमे और जो बोतल को खोलने वालों अ ते बोटल क ढक्कन दो फसाए ताशी तेतुक जोर से खोल ताकी बोतल को ढक्कन एक ही बारी दो जाओ खोले।